<hesitation> Fomba fampiasan'ny laoka i nageoire-ny igny ndraika: <hesitation> magnampy volom-bodiny igny le amin'ny fifindrany zany karaha hoe mamoy, mamoy ananjy a de hoe hivily akatsy zao a de hivily ary zao a, de zany zany ampiasany an'igny.